Ma arva, et om. <hesitation> Pall'oq kunstiteosõq ommaq just nimelt nigu peris eloliidsist kas sündmüisist vai vai ümbrüskundist sis mõjotõt vai just inspireerit ja säält saa ummamuudu tõe küll vällä löüdäq.